لازم تكون واضح جداً وصادق, ابدأ بكلمة آسف, وضح إنك تتفهم شعور الشخص اللي قدامك, واشرح اللي صار بدون أعذار غير مبررة, وقول إنك بتحاول ما تكرر الغلط, أههم شئ, يكون إعتذارك من القلب للقلب علشان الشخص اللي قدامك ما يههون عليك.